जमीन का नीस रेण वाळा कई तरह का जीव होदिन। कीड़ा घोंघा भूमिखंड छिदरक फंगस माईकरोबियल जीव मैगरो टरमाइट जीव, बिच्छू साँप चूहा और खरगोश भी जमीन का भीतर रेण का वास्ता प्राकृतिक रूप से सहज़ होदिन।